Haina fôgny rô magnagno raha mapifalifaly za e sa mba za malaelo za rô tegna sambatra rô za magnagna agnao ho namagna e, oy tegna marigny e tegna fifigny kaofa miaraka amigna tegna hafa fôgna na problema jiaby adigno, merci oe.